بٔڑۍ رٮ۪وٲیتی کھٮ۪ن چھِ اکثر گاڈٕ یا سورٕ ماز پٮ۪ٹھ مبنی آسان، کُنہِ ساتہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ ماز بالہٕ پٲٹھۍ تٔلِتھ۔ "ڈنمارکُک قومی ڈِش" چُھ سٹیگٹ فلیسک - سورٕ مازٕک ٹُکرٕ، یُس کرکرا تام تُلنہٕ چُھ یوان، تہٕ پتہٕ چُھ سیوِتھ آلو تہٕ پارسلے سوسس سۭتۍ پیش یوان کرنہٕ۔